Mi narran be sorowo kuje ha lumo mi zambata mo mi acchata o zamba am. bannin mai hisnan amin nyamugo kuje goddo, minfu be nyamata je am.